Ditinbe adkak badai gawa kwachi ungwakchi yaykuk ungwakchina ilma ungwakchi be ukta ankal yanchau, yancha keki ilma ungwakchi gwakta kima Dala bikwaya Gatai, dala dik gatai akchi jlawagau adkak badai adiman tina kima dala almak ungwilina achi amakayik amik zim bikwa alyak achi achkayu gatla achachkayu achanayi achi vaza da chaka achi ilmaga ingwali da chaka, achi achaka acha jlimi, acha chaka acha jlimi, acha chaka acha jlimi, acha chaka acha jlimi sai atu ukzu gudussana achi tabzi imyawu jappa achi data marimba achi din-dilayau achabzau jappa be achafta dik amali achi tap, agwili agaku achi tatkli uktlili agaku achi vanayi deksi ti'yi akunik sakawu əmda kotaga ingwali ma saka sakak dəya, ditau tawan yaye əmda kotaga ingwali ma saka atiyi atu jlamaga kali dala gatai yi jlamaga kali amyak duwa amyak awi atu vajlimik imgwala askuk alyak bikwaya askik zimbe vajlimik datu kwazvarau achiyr ala dik amali aksi jlamaga kaksi askuk dam amik dam be kima igdaba nanuwana achi jlamaa kakchi dik amik zim, gatla achi jaga imgwali da chaka akchika gatai achi jlamaga ingwakchi da chaka, chakau uktagaksi iwan sirin ko kwan nanu. Achi chakina akchi amini agaku achi aktla gaku api'yi agwai atkla gaku. Sai kwachi Diya, diya atiyiman ingwal chaka amma chaka imgwala davatau bata kan dala bai atu jlamaga kala atkwa gwayi chatta isku, askuk gwayi bikwa kukau bi kwa dim marimma bi kwa misakau, gawala askuk kukau bikwaya gwayi atu jlamaga kala dik uk'yek dam padida-padida, ser-sera padida-padida, ser-sera ser-sera nanuwa be bata 'yi 'yibimani atuyi atangwayi atchaka atuma atuzaga da chaka ama chakala bata kan dala bai atchapta nanuwa atachapta nanuwa dala dukuba amma kala ﻿kak diya jlabaga dilbicha na ata jliwe dawu tapi agiwla ko əmda jlimik kauktak nanwan akvayi baiko akidi bai dimu za igvu-dikvayi akvayi dik sakoka amma dimu ikvabikwaya ingwali linau diman nanwan yaye kaktauk nanwan yaye amun nanwan yaye atakunik ingwala atu gajlawak dita tawan mani zaga ingwala da chaka ditau adkak badai ingwaksi zaga da chaka, gakfagai jlamaga dik zim gatla gakfagai dik dim padada gakfagai yi jlamaga koko dik amik dim yaye gawaksi dai jlamaga dik zim gatla kwachi didaik dim padada-padada kima Dala, kima Tataru, kima Dəya, kima jak Tikpa, Tikpayi ati jlamaga kala da chakabai atu jlamaga kala akunik girid, girid kima dim gwayi nanuwa kima dim kukau, ko dimik Agda yaye ata bak chinitazi dakalma atu talbachi imya askuk dimaku atu tatfi kunik giridu atu jlawaga akunik girid bina atu zaga ingwala da chaka bai əmdau aksiyau japa ditau be ilmaga ingwaksi ko dachaka.